اي كمية المية اللي أنا بشربها خلال اليوم أو ف خلال الأسبوع ف خلال اليوم مثلا ، أنا للأسف دلوقتي مش بشرب مية كتير بس أنا بحاول دايما يبقى المية قدامي عشان <hesitation> أشرب وكل ما أفتكر أو أشوف المية أشرب علطول بس مثلا بتاع كوبايتين أو تلاتة ف اليوم بالكتير ودي حاجة وحشة جدا أنا عارفه ، محتاجة أكتر شوية من شرب المية وف خلال أسبوع أعتقد ممكن ازازة <hesitation> نص ازازة ، أو ممكن لتر <hesitation> اتنين لترتقريبا بالكتير ، لإن ف الشتا يعني الموضوع صعب جدا بنسى أشرب مية ومحتاجة <hesitation> أتعود إن أنا اخد بالي من الموضوع ده